مكنصحكش تريني غير بوحدك في الأول، حاول دخل لشي صال وتبع النصائح ديال الكوتش ديالك، المدرب، وان شاء الله غتولي ، مكنظنش تفوت جوج حتى لثلاثة د السيمانات وتحسن وغتحس بأنك وليتي أقوى ووليتي أونفورم أكثر.